भ्होल त तुमि एखोन्, तुमि बोन्धो घरत् एखोन् पिलेत् भन्गि पल। हेइ पिलेत् खोन् तुमि, <hesitation> पर पेखर् तुमि हेइ पिलेत् खोन् नतोन् को एखोन् केन्यनि बिले सस्त कोर ओछिन्। जते हेइ बोन्धोइ तुम बेअन पै। भ तुम भोल्नु बोजे। जते घरर् होदेसे, जिकोन् होदेसे जते हेइ भोल्तु बोजिनुते तर् बपे तुमि हेइ परिअलोर् बिअक्ति होकलो खम खोज तु ओति नितन्तो हेइ पोइसोन्। जते हेइ खम जोएते तुमर् हेइ भोल् खुनि जते होधो अर्बो परे। अरो हेइ बिअक्ति होकलो जते तुमरो पति बेअ भब् जगिनो ते हेकिनि तुमि मनक् रख तु ओतिको हेइ पोइसोन्। अरो बरे बरे तुमि हेइ खम पत्तो हबो, <hesitation> खम पत्तो हुअतो उछित् जते हेइ भोलोपर पोइतन् पबो परे। अरो खम, खम कोरेले हेइ तुमर् अरो जते <hesitation> नेक्स् ब एर् पिसोर् अरो कुनु जते एने कुअ भोल्नो हर् तर् बपे तुमि मनक् रख तु उछित्।